Máyusinii ngorko ɗum ko tuɓɓorde moƴƴi e maɓɓe waɗata hollirde nguuɗu ɗum. Ko ɗum waɗata laawol waɗndude nguuɗu feɗɗere ngam, nguuɗu ngal ɗum maɓɓe hollude feɗɗere ngal.